اول حاجة هتجيب سائل التنظيف. ثاني حاجة تتصبن الفرن كله. تعبيهم في سائل التنظيف هذا. تتركه لحظات او او دجايج عشان يتفاعل مع بعظه. ممكن تجيب ماي ساخن ماي حار <hesitation> تحطه في في الفرن من داخل تبدأ بخرجة نظيفة او حاجة <hesitation> جماشه او شيء وتمسح الزيادات ثمن تغسلها بموية